sunuwo, sunuwomatara, de'ere, de'erematara, beɲu, beɲumatara, betin, betinmatara, bena, benamatara, behonu, behonumatara, behozin, behozinmatara, behoɲu, behoɲumatara, behotin, behotinmatara, beanawe, beanawematara, beguɛ, beguɛatara, guɛde, guɛdematara, guɛɲu,